Rehefa ilay miraikitra be iny ny sakafo a, ilay amin'ny lapoaly, dia araika- alona- ela- ny anà asiako rano aloha, asiako rano ilay lapoaly dia alòna eo amin'ny atsasakadiny eo dia avy eo kosehina moramora fotsiny dia madio